साँस दुरगन्धित कर्ना खाना निम्न प्रकारके हैँ। जैसेकि पेज, लासुन, सिधला, मच्छी, अचार, मुडा, दुध, दही, दारू, जाँड, बियर, सिकरट, सुपारी, गुटखा, बेँडी, माखु अदुवा आदि।